أول شي حدد المكان المناسب, وابدأ باستخدام متر أو مسطرة وحدد الإطار حولين هادا المكان, بعدين حط مسمار ب- أ برغي <hesitation> بالمكان اللي إنت ناوي تخلي إرتافع اللوحة عليه, وبعدين خلي شخص جنبك عشان يساعدك, وبس, إتأكد إنها مثبتة وخلاص.